आमी तेंचांवगदा खेळी तर ती ब प्रेरित जातली, तशेच नाव्या नाव्या तरेच्या पधतिन जर आमी तेंकाशिकेत तर ती वाजवचुनाय। तेंका शारीरिक हालचालीचो महत्वा कलोप गरजेचे।